Magnano a koa iaho magnokany aloha, sitako mansy satria, gn'amboa avao zany gn'afaky miresaka amign'amboa, ka raha zaky sagnatria agn'iza zash mivadiky amboa za ke hiresaka amin'olo, ndre hivovo anao da miogno avao gny olo satria sisy raha fantandreo, ino raha tiàgn'ity olo ty, ty amboa ty hozakay, satria efa sy olo hasagna manko anao amzaa f'efa amboa koa agnaranao.